<noise> Mi yiɗi mi waada karalagal pilot. Mi yiɗi mi ye mi ya njanngirde laayogo heba mi ya yaduje mi laara lesde fer fere. Mi heba mi laara kala gendam najje lesdi fer fere, nyamdu be gilgo maɓɓepat mi yiɗi mi laara